c c p hefur verið selt fyrir fjörutíu og sex milljarða króna sérfræðingur í umhverfi leikjafyrirtækja segir að salan sýni að hægt sé að búa til alvöru verðmæti hér á þessu ári hafi tveir milljarðar króna verið lagðir í fjögur íslensk leikjafyrirtæki Júlíus Vífill Ingvarsson segist saklaus af ákæru um peningaþvætti hann er viss um að hafa sigur í málinu Trump Bandaríkjaforseti lætur að því liggja að nafnlaust bréf embættismanns sem birt var í New York Times í gær jaðri við í bréfinu er forsetinn sagður siðblindur og hættulegur þjóðinni Fjarðabyggð lækkar verð á skólamáltíðum um þriðjung og stefnir að ókeypis mat í skólum skólastjóri segir það svíða að horfa upp á börn sem ekki fái sama mat og hin vegna fjárhags foreldra

almenningsgörðum víða erlendis gætu hafa vaxið upp af fræjum úr lystigarðinum á Akureyri þaðan fara fræ víða um heim á hverju hausti

c c p fyrir fjörutíu og sex milljarða króna íslensk

krútt segir sérfræðingur heldur alvöru virði fyrir þjóðfélagið það sem af er ári hefur verið fjárfest fyrir tvo milljarða króna í

ekki allir sem átta sig á því að

í heiminum er orðinn stærri en kvikmynda og tónlistarmarkaðurinn samanlagt langstærstur hluti hluthafa c c p hefur samþykkt kauptilboð

og verður allt hlutafé í eigu þess fyrir árslok starfsemi c c p verður áfram hér á landi það er líka bara mikilvægt fyrir íslenska umhverfið að við fáum stóra alþjóðlega sölu á fyrirtæki af

er orðið til þess að sýna að þú getir búið til alvöru verðmæti á Íslandi og þetta

c c p og fleiri hafa þurft að ganga í gegnum í langan tíma sé ekki bara eitthvað krútt heldur alvöru virði fyrir samfélagið og fjárfesta og starfsfólk sem tekur þátt í því kristinn Árni skrifar greiningar og fréttir af tækni og nýsköpunarfyrirtækjum á vef

fengið háar fjárhæðir á þessu ári tæpir þrír milljarðar hafi komið á þessu ári inn í lyfja og líftæknihlutann það eru fjögur félög sem hafa fengið

bara á árinu tvö þúsund og átján talsvert fjármagn í þróun leikja og allt í allt eru þetta eitthvað í kringum tveir milljarðar eða tuttugu milljónir dollara frá

að miklu leyti erlendum fjárfestingarsjóðum sem að sérhæfa sig í að fjárfesta í hafa mikla vaxtarmöguleika á alþjóðlega vísu í dag hafi til dæmis verið tilkynnt um tvö hundruð og tuttugu milljóna króna hlutafjáraukningu í nítján hundruð þrjátíu og níu frá Tencentech einu stærsta tæknifyrirtæki heims en hin félögin þessi fyrirtæki hafa öll fengið fjármögnun áður þá gefur það til kynna að það séu góðir hlutir að gerast og mögulega í framtíðinni fleiri en c c p og kannski mögulega nokkur leikjafyrirtæki sem eru á alþjóðlegum markaði að selja sínar vörur og þjónustu

fjallað nánar um söluna á c c p í Kastljósi í kvöld Sigríður já Hilmar Veigar Pétursson forstjóri c c p verður í viðtali hér á eftir

svo ætlum við að fjalla um framtíð íslensks máls

Guðrún Nordal forstöðumaður Árnastofnunar og Guðmundur Hafsteinsson yfirmaður vöruþróunar hjá Google assistant ætla að ræða um sjálfseignarstofnunina

og baráttuna fyrir því að bjarga íslenskunni frá stafrænum dauða lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur til rannsóknar mál þar sem almennur borgari tók myndskeið af manni á sextugsaldri sem taldi sig vera að hitta

var dreift á netinu og hefur verið horft á það hátt í tvö hundruð þúsund sinnum lögregla hvetur fólk til þess að dreifa ekki slíkum myndskeiðum fyrir viku birtist á samfélagsmiðlunum Snapchat og Facebook myndskeið sem sýnir ungan mann villa á sér heimildir í þeim tilgangi að góma meinta kynferðisbrotamenn situr hann fyrir manni á sextugsaldri sem hann hafði verið í sambandi við á samfélagsmiðlum og mælt sér mót við í Laugardalnum undir því yfirskini að vera fjórtán ára gömul

stúlka maðurinn sem tók myndskeiðið spyr manninn sem svaraði kallinu hvers vegna hann hafi viljað hitta fjórtán ára gamla stúlku sá segir að lokum að hann hafi aðeins ætlað að bjóða henni upp á ís hann lofar því svo alfarið að láta af hegðun sinni gegn því að myndskeiðið verði ekki birt eru sýnd netsamskipti mannsins við manneskjuna sem hann taldi vera fjórtán ára gamla stúlku þar virðist hann meðal annars birta mynd af kynfærum sínum auk þess að tala

með afar óviðeigandi hætti við fjórtán ára gamalt barn málið hefur vakið mikla athygli á samfélagsmiðlum en horft hefur verið á það hundrað sjötíu og átta þúsund sinnum á Facebook og því verið deilt næstum þrjú þúsund sinnum samkvæmt upplýsingum fréttastofu hefur maðurinn sem tók myndskeiðið verið kallaður í skýrslutöku hjá lögreglu auk þess að hafa afhent henni gögn Theodór

lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu staðfestir í samtali við fréttastofu að lögregla sé að rannsaka ákveðna anga þessa máls hann vill að öðru leyti ekki tjá sig um málið Theódór vill þó koma þeim skilaboðum til almennings að komist fólk yfir upptökur af þessu tagi skuli það ekki birta þær á samfélagsmiðlum eða á öðrum vettvangi heldur koma þeim beint í hendur lögreglu samkvæmt upplýsingum fréttastofu kann það að vera brot á almennum hegningarlögum að hvetja til afbrots til dæmis með því að beita

á þennan hátt Júlíus Vífill Ingvarsson kveðst saklaus í

sem var þingfest í Héraðsdómi Reykjavíkur í dag Júlíusi er gefið að sök að hafa fjörutíu og níu til fimmtíu og sjö milljónir króna þetta er fyrsta ákæran sem gefin er út í máli sem tengist Panamaskjölunum Júlíus Vífill neitaði sök við

þingfestingu málsins í Héraðsdómi Reykjavíkur í dag hann er ákærður fyrir peningaþvætti með því að hafa geymt hundrað þrjátíu og eitt til hundrað fjörutíu og sex milljónir króna í erlendum gjaldmiðlum á bankareikningi sínum í

á árunum tvö þúsund og tíu til tvö þúsund og fjórtán árið tvö þúsund og fjórtán hafi hann svo fært upphæðina inn á reikning í Sviss á nafni við rannsókn málsins viðurkenndi Júlíus að þetta væru tekjur sem hann hefði ekki gefið upp til skatts og því ekki greitt tekjuskatt eða útsvar af þeim hann hefur hins vegar ekki viljað segja nákvæmlega hvenær umræddra tekna var aflað því er ekki hægt að segja með fullkominni vissu hver ávinningurinn var þar sem hlutfall tekjuskatts og útsvars af tekjuskattsstofni var breytilegt á árunum fyrir tvö þúsund og sex segir í

ákærunni skattalagabrot Júlíusar Vífils töldust aftur á móti fyrnd Júlíus Vífill kveðst saklaus af ákærunni en vildi að öðru leyti ekki tjá sig að svo stöddu ég fjallað var um aflandsfélag Júlíusar Vífils í uppljóstrun Kastljóss um Panamaskjölin vorið tvö þúsund og sextán hann er fyrsti Íslendingurinn sem sætir ákæru eftir rannsókn á upplýsingum úr skjölunum já held hefur komið fram þá skattrannsóknarstjóri að rannsaka fleiri mál og ég á von á því að einhver þeirra komi svo til okkar og einhver eru jú komin og eru þá í rannsókn nafnlaust bréf sem sagt er ritað af háttsettum embættismanni í Washington hefur valdið miklu fjaðrafoki

gefur í skyn að innihald bréfsins

geti talist landráð og fjölmiðlar reyna að rýna í texta þess og

komast að því hver bréfritarinn er í bréfinu sem birtist á vef New York Times síðdegis í gær er því lýst hvernig hópur háttsettra embættismanna vinni skipulega gegn Donald Trump Bandaríkjaforseta þar sem hann sé siðblindur og hættulegur þjóð sinni eftir að bréfið birtist má segja að nokkurs konar samkvæmisleikur í anda

hafi hafist um hver bréfritarinn væri fljótlega fóru á kreik vangaveltur um að bréfritarinn væri sjálfur varaforsetinn aðallega vegna þess að bréfritari notar orðið leiðarstjarna orð sem Pence hefur oft brugðið fyrir sig talsmaður hans var fljótur að afneita þessu hann sagði að skrifaði ekki nafnlaus bréf í fjölmiðla og bætti við að New York Times ætti að skammast sín fyrir að birta bréfið c n n gengur enn lengra og birtir lista yfir þau þrettán sem eru líklegust til að hafa skrifað bréfið þar er

og yfirmanns hvíta hússins eru sagðir líta á Trump sem barnalegan bjána Trump brást hratt við bréfinu í gærkvöld hann sendi frá sér þrjú tíst þar sem hann í fyrsta lagi kallaði bréfritara og að ritstjórarnir yrðu að upplýsa hver hann væri vegna þjóðaröryggis þá sagðist hann vera að þurrka upp fenið og vísar

þar til valdaklíkunnar í Washington og að fenið væri

að reyna að berjast gegn honum í þriðja lagi spyr hann þeirrar einföldu spurningar hvort það sem lýst er í bréfinu geti flokkast undir landráð

koma í veg fyrir að

snarpur jarðskjálfti skók

í gærkvöld rúmum sólarhring eftir að mesti fellibylur í aldarfjórðung fór fór þar yfir minnst ellefu létu lífið og á fimmta tug er saknað Japanar eru vanir náttúruhamförum og að takast á við þær en eiga nú ærið verkefni fyrir höndum suðvesturströnd Japans varð verst úti í fellibylnum

komma sjö að stærð á eynni suðaustur af borginni nyrst í Japan rafmagn fór af nærri allri borginni og nágrenni alls um þrjú hundruð og fimmtíu þúsund heimilum samfélagið er nánast lamað öllu flugi var aflýst í dag lestar og liggja niðri og fjölda þjóðvega lokað vegna skemmda ferðamenn eiga því í mestu vandræðum með að komast milli staða og verða sér úti um nauðsynjar skemmdir eftir jarðskjálftann og snarpa eftirskjálfta sem fylgdu eru miklar fjöldi húsa hrundi og syðst á eynni féllu aurskriður nánast úr hverjum hól og eyðilögðu rafmagnsstaura og vegi talið er að um þrjú hundruð hafi slasast en yfirvöld vara við því að fleiri öflugir

skjálftar geti fylgt næstu daga loftmengun við kísilverksmiðju p c c á Bakka hefur aldrei farið yfir heilsuverndarmörk og engin alvarleg frávik orðið frá því starfsemin hófst að mati Umhverfisstofnunar niðurstöður úr eftirliti síðustu fjögurra mánaða voru kynntar á íbúafundi á Húsavík í dag það eru niðurstöður úr eftirliti með gangsetningu verksmiðju p c c á Bakka eftirlit með ofna og niðurstöður úr

sem Umhverfisstofnun kynnti á fundi hér á Húsavík í dag almennt séð hefur þetta

nokkuð vel það hefur komið eitt frávik frá frá starfsleyfinu en ekkert ekkert alvarlegt hvað með loftgæðin loftgæðin eru það hefur aldrei verið farið yfir heilsuverndarmörk

séð lítils háttar hækkun en ekkert sem að ætti að hafa áhrif þannig að þið munið ekkert krefjast einhverra breytinga á þessu hér í verksmiðjunni ekki að svo stöddu en auðvitað vorum við stödd hér í eftirliti

síðan kemur bara í ljós hvað kemur út úr því kynningarfundurinn sem nú er haldinn er í samræmi við starfsleyfi verksmiðjunnar þar segir að kynna beri á almennum

fundi niðurstöður eftirlits í ákveðinn tíma auk kynningar frá Umhverfisstofnun kynntu fulltrúar p c c Bakki Silicon niðurstöður fyrirtækisins sjálfs eins og fyrr segir eru þetta niðurstöður eftir skamman tíma í rekstri verksmiðju p c c og frekari mælingar munu leiða í ljós hver loftgæði verða og aðrir þetta eru fjórir mánuðir það er ekki komið alveg í ljós hvernig þetta verður til frambúðar þrír af hverjum tíu Svíum hafa ekki ákveðið hverjum þeir ætla að greiða atkvæði í þingkosningum á sunnudag sænska ríkissjónvarpið hefur síðustu daga fylgt leiðtogum þriggja stærstu flokkanna eftir og sýndi afraksturinn í gærkvöld í þættinum ég vil verða forsætisráðherra stærstu flokkanna eftir og sýndi afraksturinn í gærkvöld í þættinum ég vil verða forsætisráðherra

verður að öllum líkindum næsti forsætisráðherra Svíþjóðar líklegast er að verði áfram eða Kristersson leiði hægri fylkinguna í ríkisstjórn en báðir hafa þeir útilokað helstu kosningamálin eru heilbrigðis og menntamál málefni innflytjenda og lífeyrisþega löggæslumál og umhverfismál

svíþjóðardemókratar hafa mælst með um og yfir tuttugu prósent atkvæða og velgengni þeirra hefur gert málefni innflytjenda að einu helsta kosningamálinu kosningarnar verða mjög spennandi en samkvæmt nýrri könnun sænska Ríkisútvarpsins eru fylgjendur

þrír af hverjum

hafa ekki gert upp hug sinn nú þegar aðeins nokkrir sólarhringar eru til kosninga nánar verður fjallað um kosningabaráttuna í Svíþjóð í sjónvarpinu í kvöld klukkan hálf níu fjórir eru látnir eftir að maður hóf skothríð í banka í miðborg

maðurinn skaut þrjá til bana og særði tvo til viðbótar lögreglumenn brugðust skjótt við og felldu árásarmanninn borgarstjóri

sagði á blaðamannafundi eftir árásina að ef ekki hefði verið fyrir skjót viðbrögð

hefðu líklega fleiri látið lífið lögregla hefur ekkert gefið upp um árásarmanninn eða ástæður þess að hann fór vopnaður inn í bankann skólastjóri á Eskifirði segir dæmi um að fjölskyldur sem hafa lítið milli handanna neiti börnum um skólamáltíðir og útbúi frekar nesti Fjarðabyggð lækkar nú verð á

í áföngum og er markmiðið að öll börn fái mat í skólanum ef þau vilja í eldhúsi á Reyðarfirði er verið að elda mat handa skólabörnum í Fjarðabyggð þessi

en fiskurinn til Eskifjarðar í grunnskóla kostar maturinn fjögur hundruð og fimmtíu krónur á dag það gerir um níu þúsund krónur á mánuði fyrir hvert barn við höfum séð ákveðin dæmi hérna um að efnalitlar fjölskyldur hafa þurft að neita sér um þessa þjónustu og það svíður gríðarlega að þurfa að

upp á það og þetta er skref í áttina að því að útrýma því

mjög þetta er fyrsta skrefið sem við tökum í þá átt með því að lækka um þriðjung frá og með fyrsta október næstkomandi

tryggja það að öll börn sitji við sama borð og hafi þá tök á því fá heita og næringarríka

máltíð já það er geggjaður matur í skólanum sko hann er bestur fiskur prótein hundrað og tuttugu í bekk svona gerist ýmsar ástæður geta verið fyrir því að foreldrar kjósi frekar að nesta börnin

félagslegt atriði að borða sama matinn já við höfum tekið eftir því sérstaklega þegar það er eitthvað eins og pítsur eða eitthvað slíkt að þá vilja að sjálfsögðu allir vera í mat og það verður gott þegar það verður hægt að allir geti notið þessa matar undirbúningur er hafinn að

í skólanum er þegar nám fyrir fiskverkafólk og slátrara en áformað er að bæta við námi fyrir starfsfólk í mjólkuriðnaði nám fyrir fólk í matvælaiðnaði hefur sífellt verið að aukast í f n v undanfarin ár og hefur nú leitt til þess að hafin er þróun nýrrar

matvælabrautar við skólann við höfum verið með

og síðan höfum

og nú er hugmyndin að bæta við námi í raun og tæknigreinum fyrir fólk sem starfar við

mjólkuriðnað úr þessum þremur greinum á síðan að móta þessa nýju námsbraut grunnnám í mjólkurfræði fisktækni og slátrara og kjötiðn og síðan í framhaldinu þá þróast námið yfir á sérhæfðari línur fyrir hverja grein fyrir sig

og þarna sé ekki síst verið að mæta þörfum atvinnulífsins sem kalli sífellt eftir tækifærum til frekari menntunar fyrir starfsfólk

vinnan komin á það stig að nám á matvælabraut við skólann geti hafist næsta haust þetta verður tveggja ára nám og það á

eftir að koma í ljós hversu langt við förum með hvert stig fyrir sig við erum bara í grunnstigi og hvort við náum að útskrifa mjólkurfræðinga kjötiðnaðarmenn og fleira það á bara eftir að koma í ljós fræ úr lystigarðinum á

Akureyri eru notuð til að rækta plöntur í fjölmörgum almenningsgörðum víða um heim á hverju hausti er byggður upp sérstakur fræbanki í garðinum og íslenskar plöntur eru vinsælastar

það eru um sjö þúsund plöntutegundir í lystigarðinum á Akureyri og á sumrin koma þangað um tvö hundruð þúsund gestir margir koma sérstaklega til þess að skoða einstaka plöntur á meðan aðrir koma til að njóta útsýnisins og náttúrunnar er einnig vinsæl uppspretta og frægur fyrir það víða um heim í tugi ára hafa starfsmenn garðsins notað haustið til að safna fræjum

í þeim tilgangi að þau nýtist sem víðast við förum bara hérna um allan garðinn og veljum það sem er orðið klárt eða fræ orðin þurr allt er síðan nákvæmlega skráð og flokkað og

birtur á vef Akureyrarbæjar svo panta bara aðrir

fræ frá okkur það er alveg sko Kórea Rússland Ástralía Bandaríkin bara alls staðar eru einhverjar plöntur vinsælli en aðrar já íslensku plönturnar þær eru vinsælli tvö síðustu haust voru samtals tekin fræ af um þúsund tegundum Guðrún segir að miðað við veðráttuna í ágúst verði líklega talsvert minna af fræjum í ár við eigum eftir að skoða og sjá

það verður

átt ríkjandi á morgun og

stíf víða um land þó síst á norðvesturhorninu rignt getur lítillega með suðurströndinni en að öðru leyti verður morgundagurinn fremur sólríkur og hiti gæti náð átján stigum norðanlands Theodór Freyr

fer yfir

að loknum íþróttafréttum

c c p hefur verið selt fyrir fjörutíu og sex milljarða króna sérfræðingur í umhverfi leikjafyrirtækja segir að salan sýni að hægt sé að búa til alvöru verðmæti hér á þessu ári hafi

tveir milljarðar króna verið lagðir í fjögur íslensk leikjafyrirtæki Júlíus Vífill Ingvarsson segist saklaus af ákæru um peningaþvætti hann er viss um að hafa sigur í málinu Trump Bandaríkjaforseti lætur að því liggja að nafnlaust bréf embættismanns sem birt var í New York Times í gær jaðri við

í bréfinu er forsetinn sagður siðblindur og hættulegur þjóðinni Fjarðabyggð lækkar verð á

skólamáltíðum um þriðjung og stefnir að ókeypis mat í skólum skólastjóri segir það svíða að horfa upp á börn sama mat og hin vegna fjárhags foreldra þessum fréttatíma er lokið íþróttir veður og Kastljósi næst á dagskrá fréttir aftur í sjónvarpi og útvarpi klukkan tíu verið þið sæl